Ny toetra tsy manam-paharoa anan'ny horita, voalohany aloha, ny horita izy koa fa misy raha andeha asa ohatra hoe: andeha hanambotro azy ataoko hoe olona, malaka hendrika izy mitovy asa ohatra hoe vato; mangala tahaka le lokon'ny vato iny izy, faharoa koa, ny horita izy koa fa mihinana raha, ny tanana anazy maromarobe iny, iny mamikitra i raha iny aveo le raha iny hoaniny tsikelikely.